والله عادي، أسوي أشياء عادية. أروح أزور الأهل، أزور أجاربي، أزور عماتي. أجابل الشباب، نستأنس. نمر، <hesitation> على الشباب كذا في المجهى. <hesitation> نجلس في الديوانية مع الربع. نروح نزور رابعنا هنا اللي في الديرة الثانية، نمر على الحبايب. يعني كذا تسليكات، نسوي أمور نقضي بها الويكاند ونستمتع.